akayi <hesitation> abo zuno bo bono bale ba shakka ey tarbiyasu zina bata ey tarbiyasu zina gaskiya yi bono har ka har masarantayi mu uwa lefinno bo na uwaleifi masarantaye don ae ana na dolkanbu ae anad ulkanubo dikko ikkiti ko a non go ititi dikko ikkitiko amman laifino bu laifideyi ni bu har dai sigini ma laifin mu harsune gabu har ma sawan dare deyi deyi de deyi akta bate ni rayuwa su anka fasi a felle binye kenan don mu godenko mu godan deyi na goden ki mahaifin no yu laikon ne don nekane ko na tina dawu na zi tina nazino na wane na ito mazaz na go na ande fushi bu wane dukko aeka ey har mahaifino mundo kiyu muzishi kenan har mu yanka sanda ye na wu laifino <hesitation> bu har mu zandawu deyi deyi agode ande deyi deyi agode mulanku ɗafe malaka ɗafe mulako dafe milanka ɗafe ey yare so sai enko yadda mu yunkobu mila mahaifinmu milan ko ɗafe eur ye mu anko kae.

kuma no na gafko bulle shawara sa unno rayuwa wa duniya to ne marshe kisi tara duk ana na yadda aka ni kolshi konni bu duk labari su a so labarisu anode har ka syi anfani ka si duk yanni aka ano har kasuwa har goti har ɗoshi na marki yanni boni kasi aka ono shawara zina don na ina amfanni kasi to na me kasi mila mila kaso abo ami ango ka ba sara bullo ka ku yadda ku biske hahinci kun we ko biyan bukata yu daya faka asir faka asir a filin diya zuwa doshi amman eu in ko hahinci ma zeu sai na bele zina bele zina min lamna ani kada kudum a ɗa bi ma biya buka bi bonnu ey darafakan bono ono shara zina da wane na'am wane na'am gonno onko shawara zina na to nagode no no na kuldi ba na kuldi to de kulku de amfaneko sana'a ko kordi alim sana'a ko ko deko fusu nudkha kar koya diko kar ku yadda ko <hesitation> ere a binmu ae fuzina gaɗani ga ruta fozo ka ande feti asir kade ka ina ruta fuzo bu na gona to kulu zui rayuwa mu sana'a na iko nanku sana'a ka rani ka juya ko ey towo minde wo wswfanna asir fana ka asir har mi har ka milako ma ey shi na goda dagai godashi na goda mahaifino